हैरू रंग से म्यारू दिमाग मा खयाल आंदू की पेड पौधो हरियाली प्रकृत्ति सुन्दरता और महत्व बारा मां याद दिलांदू और सुख शांती प्रतीत भी हैरू रंग।